Ecafoodas nafata ko e mahdi. Nafata ko <hesitation> janngude mahooɓe dow kañum e kaake e mahdi fof dow tawi ne hecciɗi haa yoora. So yoori ni woni kañum ittee haa laaɓa.